Haya so wiyaama watande hakkille, mi miiloto so ɓi aadama hakkille mun witti. Ɗun warta e hakkillam. <hesitation> Njaɓu nii hokkata neɗɗo heɓde hakkille e tawreede hakkille lobbo e faamu du. So wanaa ɗun, ko wuuri fu a wiyan ana jogii hakkille ka.